Kathi kephoka, kathi kavi, kathi kakararu, kathi ti- kakana, kathi kakatana, kathi kamtandatu, aaaah! mfiri- mfiri wa ngupho, mfiri- mfiri wa juma.